हमिनको कौनो काम करेला मनमे छटपटी होएके चाहि मनमे उत्साह रहेके चाहि, हमिन के काम कएला से अगााडी बरइसि । जैसेकी कौउन काम करके बा चेतना यिनमे करेके बा तब तक आदमिके मनमे छटपट छटपट नरहि तबतक ऊ काम हालिसेना । नलिपताइकसइता औसनके जैसेकी हमीनके अब हमिनके पढेके बा । आ हेतना यिनमे कोर्स कहु निहरजाई हमिनके हालिसेना न अगााडी परसकभ चाहे इकजाम ने पास नहोसकम चाहे जाँच येपेख्नाना गाहो होइ त ओकरा लागि कभि करेक परि हालि हालि परेके परि हालि हालि ऊ कोर्स सबके बुझके सकाएके परि । औसने हमिनके घरमे कौनो कामबा करेके हमर इ काम बिहान के जैसे भि कहाँ जाएके त औफिसमे जाए जातिर । हमिन के कथि करे के परि हालि हालि ऊ कामबा निहार के जाएके परि । चाहे कहला से हमिन के बज तब हमिन अपन काम हालि हालिसिना निहार नसकइता उइसे कथि कहइलि की हमिनके कौनो काम करेके लागि मनमे एकदम छटपट रहेके चाहि कि हमिन के ये काम हालिसेन कलेम । यी से हमिन के मन छटपटि रहे तभि के कौनो काम करसकइसिी ।